खाना के ग्रिल करे के बहुत तरीका हवे जैसे कि लकड़ी बिजली। कोयला अउ गैस मन के सहायता से कोईयो खाना ला ग्रिल कर सकत हवे। लेकिन अगर सुरक्षित तरीके से करना होही तो। लकड़ी के इस्तेमाल करा जेकर म खतरा कम होथे।